हां जो हमर महीना के मासिक वेतन होयल हमन ओला घर में बात कर थी। जैसे दोस्त यार मन से बात करे के कारण है कि मोर कम है कि ज्यादा है। एकर से कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो हमन घर में या संगवारी मन ले बात करथन।